Ku mul tulõvaq küläliseq, viis külälist, ja mul um õnnõ puul tunni näile söögi tegemises. Ma mõtlõ, et sis ma äkki, ma ei tiiäki, äkki keedä näile määntsegi supi, miä kipõstõ lätt. Ma ei tiiäq, piimäsupi, piimäklimbisupi näütüses.